Niŋkə' nə' kə' ən mi təə tə'ə'm sə' gawni kim rə pā tə'ə'm niŋkə' mi re tə'ə'kə ami nə' kə, waaki kən oy yari, sə i kən day waari ai kən tə'ə, ən be gemgen, waari ai kən gem nə'kə', mo waaki ai, ma lūū ma za ma təə'sə mabu gəə manu ma tə'ə' mə be kə' ben way waayari kə' gebegen so makə təəsi kə, waa yari ai wan re zakə- mabu gəənu musə pa sə waa yari ai kən za mabu gəənu musəpa nə kə', be bə' be gegen ki ai sə' i kən gegənə nə kə, i təəsəgə mo waa yari ai nə' mo waaki ai, nergə manə' kə danə vokəl ya ko səw nə' vokəl tə ya i gontəgon may waa gərigə' ko i gontə may waa gərigə' rəya i ren tyakəgə, i tyako nergə ai səw nə' marəm wombəm ya ko səw nə' marəm wombəm ya ko səw nə' marəm wombəm rə ya i marəm wombəm akə marəm vokəm rə kə' dan sə waa yari ai re lūūkə pa' re kamkə zwakə kə kamə zwakə nə' kə', erə kə gwakə ai i kə kamə, i re naykə i kamə toore i kən kamə toore, i rew təəsəgatuarn ən kə womə gbaasəl kən womə kən kamə kə danə toore, ka ga tooore kə səw nə' toore rə nə kə wan ka za ka wom, ka kamə may ka za ka wom. Sə i kən bə tə netə' tə' ari pat, kə laam nə' kə', i kən miinə marəm wanə gərigə kə' mo waa ki ai bə' mabu gəənuu manu i re təəkə ən an gye mə reren waa yari ai gbakə. Mabu wanu ai i səw nə' marəm vokə mrə mə kən re nə' kə' i ren gaw kə' gawtəl wambal gbɨtələ ɓa'ɓa' səw rə, nipilya, dəlgələ, ghə mabu manu ai kə nini ya wə sə gi pa ya ai səw rə ama i kə da kergə rə, kim niūkə ɓayen bi, sə məkə kergə rə, mə kə re ren ən bitan, mə da kergə waa yari ai danə marəm wombəm ya mabu wanu i danə marəm wombəm ya rə mo kə' mən be kə ben 'way yari mə kə reren ən bi tan,. kim ami kə' fobarkələ'k, fobarkələ'k, fobarkələk, fobarkə'lə'k pobar in aa baturun nə gə, ma ɗakə aya, mabu kə in gadə ən bi dan sə e gəwtə pa kə' aa tyakə tyan wan gərigə' kim rə ryə kim kə' aa odə rə kim kə' wanu wombən mə kən minə ryə ma ama mə kə daa tyagə gə'rigə rə. In aa gaw nə' gə rəl mal lən bi tan bə ma doakə, fōkə'lə'k fōkə'lə'k fō kən gadə sə dan sə e gəwlə pa' kə' aa tyakətyan wanən ani gə'rigə' aa re mi nə gə may ai boikini ya, may ai aa jokirə ya, mabu wanu ai i gərigə ya dan sə mikə tə'ə' ai mi kə' re sə gə musa pa nə' kima ə ami ninkə' dansə, kim gəgən tyakəto niisə niŋkə an mi tyinə ani. Kan zum sə wanu aa tyakə ani, kən gə may ai səw nə vokələ, may di danə maram wombəm dan sə kim ami ikən, yaw i kən re, ma 'wakə i ren gaw kə' gawtəl wombəl kuma i ren gbaakə yaw, yaw in nūū, i ren resəgə, gawtəl wombəl sə musə pa ha yaw inu in nūū, i nūūnūn pa abəybə'bə'rə yaw i nūū bə' gɨ yaw ai bə' i ren gbaakə yaw sə musə pa gam nə kə niya, in gaw gawtəl in tyakə mabu gəənu in tyakə mabu ai i səw nə' marəm vokəm rə- yaw inu bə i nūū nūsəl bikəl rə ryə i nu nūūsəl yakəl wombəl rə ryə har yaw inu ai bə' gɨ inū i re yaw inu i gbaa yaw bə har i resənə musə pa gəbəl rə ryə wanu bə' səw sə laasi rə dan sə mi kə təə ai.